والله ح- يعني أفظل إني أحتفظ بإسمي الحالي، لإنه هو جزء من هويتي ويعكس بعد شخصيتي وتجربتي، الأسماء تحمل طبعا معاني خاصة وذكريات، فأحب إني أكون مرتبطة بتاريخي، ف <hesitation> لا ما ببغي إني أغير إسمي، ممكن يعني يكون لو فكرت أغيره إنه أفضل أغيره لإسم يعني مختلف، بس هذا الشئ ما راح يعطيني يعني شعور جيد.